No tüümeile ma saada nii umbõs kolm kooniq viis egä päiv. Tuu tähendäs siis noh koskil katskümmend viis tükkü, või-ollaq ka mõnikõrd rohkõmb üteh nädälih. Aq isiklikke meile ma saada umbõlõ veidüq, või-ollaq paar-kolm tükkü nädälih.